Mi wawan mi Dara mi So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude e yeeso ngal. Ko ndee, yeeso o waɗataa waɗi ngam miɗo njiddaade ngal hakillo ngal yimɓe ɗiɗi ngal waɗaa waɗde ngal rewɓe ngal, tun tawa ngal hakillo ngal waawataa waɗude fiyaangu ngam nguurndam ngal.